Mbai kal zio diyo do tzu tzu. Amma salve zun. <hesitation> Mbai gati da ma se da zun. Mbai si galan ni garing dewa kami a zun. Training will see om da kebalini yang kan kal po tse zun zoi mongin gen. <hesitation> Buwan si gas da hengovit na zumi nua zun gen. Apakate kan san nga zun triwi da rungten nga zun. Da zun <hesitation> a situation apmun kan a kal zio nan muna. Ta zun hei. Mbai motor tamlona den kaziuti runga gen. Nua gen kadombe na zule. Atum training will kan po zun gen. Nua ka po nga. Gaidan gen. Gidan to do tka. Ani na angi e meon kasi do dani. Na diyo en da. La diyo ente zun. <hesitation> Penik lau kha po i mota hengi mopal. Atsin po zun big tka. Man chon kai hunti ka kasi do dani. Atsupon hi tluk na tlau dan. Ta po o ziuti hei to. Sumi chu ani do me zun. Ado dua ado top palpon. Hau lowin. Emi mo a tii chet pala anap palpon. Tia. <hesitation> Hau lowin fiin lowin. Onyi min. Ka ingresil langa.